ɛnɛ́ àámi ɔfɛ́ ànyì èle ówo nyo ówó be fè ɔfɛ́, à nàáa fè ɔfɛ́ zòo koko ínyi ányi è bé nì ígbia káèè íkàtù nàáa fè ányi èle. úni ka òó sowàa maa, ànìnyi èle wàá ŋɔ plémú màa <hesitation> bù wàá ŋlɔ ábua ówò mù ni màa ɔwɔ ɖèe, ánikatù ɖòo koko ányi màawu ni ɔfi nàŋlu ɖèé mi nélèe <noise> úni ɔ̀fi ká ne si si ŋà íɖimi. Sú kayi ìí so ɔfɛ́ sò ɖòó do <hesitation> ɔ̀kùɛ̀yɛ blíí le zi ani sóɖà úni à mà tú fò nyo bɔ̀sì èle ɛnɛ́ úni à màá kpatà ákà à màá ni ínyi lɔ nì zo. Kokonyo elí, okokonyo elí ɖɛ́ɛ́ fò dò ìgbè màaké ɔmi mù ni ínyi èle èé neɔmi káɖí ínyi èle ɖèɖé káà íkàtì èle nì íkabi àfɛ́ búá plémú ù mla ni kàá ne keɖe keɖe keɖe kása kɔ̀ nányi kaɖí ò dò nàáa atu kɔ́ kpàtà ákà nɔ̀kùɛ̀yɛ kàá ne kɔ̀ kpàtìà náka náka náka kɔ kàá nè ani ígb bégù bòó so wàa tè bú nà po ákà nyo bɔ̀sì èle tè ni àá kpàtà ákà ú ná mla kélɔ plémú ɖàá nɛ ówó ɖàá mu ni, u no nyo ìnùkpoówò úni sú ɔmi ɔmi kayi ìí so ɔfɛ́ wa àlɔ, ì nàáa ŋè iku èéè, ì nàáa ŋe iku iku èéè ì nàáa tu ɔ̀kùɛ̀yɛ nyo bɔ̀sì èle sóɖáɖí à màá kpatà nì íkàtù keɖe keɖe kása à màá ŋè ikle ákabi àfɛ́ búá ɔkuwèe kele ka ù ci ínà mù, àmà tú ɔti à màá ni nìi ínyi èle ì tà fɛ kɔ ínyi èle é ŋɔ̀ɔ̀ kayi ánìnyi èle èénŋɔ, ɔwɔ tu iku lɔ ɖàa kɔùŋò maa ɔwɔ tu iku ɖàa kɔ ánìyà bù ɖàa yáwɛ̀ ígba le úni sú ùmla ni kɔ kpàtà áka lɔ kɔ̀ kpàtà ɖò uwónu ánibúá plémú elí ba kpàtà <hesitation> kɔ tú ɔti kɔ̀ nì ni ínyi èle búá míá. Kása à nàáa mì pláka íkle kasa ú náa nè màaɖu búá plémú èle ówó bòo gu ɔyu kɔ íɖì ówó tà fíàà ínyi nàá nyi kpàákpɛ́á màa ɔmi mù ámìyà <laughs> le àni ɛnɛ́ ma ùú ŋɔ ciɖi ciɖi ɔmi bleèà ni ó nó wo bɔ̀sì eye nùegbèé néèé wo lɔ̀ kue tè ɔmi zè kɔà ni ò í ná nɔà iku maké ɛɖíì ú ná mla kɔ ínyi èle kpákpɛ ása kɔ ɔ̀wɔ̀ nì ánìyà bu zé fenì ákà éèmi bìà áɖì éèmìbìà kuù ka ù tu iku ɖe à nàá ɖe ɔwɔ ká nàá ɖe ú ná fía ni ɔ̀mì ɖàa yá iku màaɖu éyìì. úni sú ù mla kó zì ɔgbè lɔ kàɖi ówó so ɔfɛ́ wa àlɔ kó zá kpàtà ákà ɖɛ́ɛ́ fò dò uwolú bí íkabi ènù, ínyi ele míá kɔ kàá nè.